Un juegu de primel ussiliu es algu mu emportanti ugañu, porque si angunu tié un acidenti nel trebaju o en angún sotru lau comu puei sel nun mercau o mesmamenti nuna estalación deportiva, se puei hazel los primel ussilius i mesmu tamién salval la vida a una pessona, que de no sel polos primel ussilius poía avel muertu anantis d'allegal a un ospital o a un centru meicu con un dotol. Por tó estu mesmamenti i pola salú dela genti acidentá o mal hería, ai de estal ligerus en assestil conos primel ussilius alas pessonas con angún poblema o qu'aigan teníu angún acidenti i andin heríus o herraus, pa poel evital assina peoris resultancias i palremus de poblemas serius en ves dun acaberu felís.